من الأشياء الحلوة في حياتي إنه عندي أصحاب كثيرين وكثير يحبوني، عشان كذا يوم اتعرف على أصحاب جداد هم دايما يصفوني إني شخص محبوب، وشخص طيب، وشخص كريم، ويعطوا كل الصفات الحسنة إللي فيه، وهذا من الشيم الحلوة إللي عندي أصحابي إنه هم يصفوني بصفات زينة.